اول خو اړتیا ده چی د موسیقۍ اله لکه رباب، ګیتار، یا کمپیوټر انتخاب کړې. وروسته به نغمه انتحاب کړو د سندری شعر باید ولیکو او هم یی بایدی ښه تمرین کړو هر کله چی اماده سو نو بیا به دموسیقی اله شروع کړو او کوښښ به وکړو چی نغمه او شعر سره برابر کړو په پای کې به یې ریکارډ کړو او یا یی هم شاید ژوندۍ اجرکړو